समज मि ट्रॅवलर असलाय आनी मि फॉरेन कंट्रीं शेळलाय जल्यार पहली तार मि मॅप बगुन तेचेर बगतलाय असलि कि मि खाय असाय आनी माका खाय वचांग जाय ता। मग कोण तरी सम्पको जावळच्या व्यक्तिक फोन करुन तेका सांगांग सगळे डिटेल्स शेयर करतलाय आनी मॅप सुधा जल्यार माझो पार्टनर माका सोडीत योंग शक्तलो।